Yala udug fennan ga ikan fennan wardilin, aitana ton tarkoto alifa kairkeno. Isadin fennani taban kullu weani ichir ichira yani, tijinanga emeankani werwea niga filan niga alan niga iginan geari. Ai ika ag isigri, ir in fennil tosiina hikir toroo? Masalana ir koto le ir koto le fennoo? Walla <hesitation> masalana ayu fennan iche ni gelidoo? Kulisina hikir kulloo? In tambur ka ika min kullikroo masalana? In tambur ka kulloname in auuta hikir kullo? Kaman ga hikir kullo? Kullisin bata ika yani hikir, hikir irinan bityisinga aw hikir irin khalsisinga? Aw elingefan iron tagna fikani? Isige_irbeananga firgir.